Au dow wukal ngəfu gəa kida ngawaya ng alligaw um yəyu ngə manto ngaw wukul də kida ngawaya wan kagu ya wan kida cieya, wan kwadugo ngaw cieya gərə wukul fungəra ngə wate sabiso, sandu sandu kida ngawayari fungəra ngwə wate wa kəməni ngədo wan maduwa day wun maduwa ngaw ciengyu gəa wujau ngəra do uhm wukul rə, guku gəfu ngwə lu nagui gyen fayda ba ga dan gəjay gan maduwa ngagu cieyna yu dayya daw ngwə wukul gaw gəra gərə aji ngə kaguwa ya ga wan kida kaga ayyu day wan leburandu ngawan rə dayya ngwə gərə fəri ngaw ngwə dow wan maduwa ngə aligaw dow kulli nga yəyu ngə dow hallangə day wukul ngwə wan maduwgaw ciey, kuru gan maduwa yan guro, gakul gərə gan kangay a funu jama ngwə gan kangai herra uh wucebu lugungə dənay ha gabo maday goya yuculu kambigə goya denan yuallu kal kal gərə, yajay gərə yan jalaja nganay ngwə yətəgərə shanyi nganay gərə hie agro day guro yangwə, karrə maduwari guro, yoyu naji gukuragə ga ajicie gukuragə ngwə kənay guroga, kanay day na rə lugu njagu ngwə gukullaw gəjannawrə alligo kanaw gabow maday ya dangə hər ga wuce bu dawrə lugu yəjan labiya, dani yo do kəllabiya ngə aligaw duniya jəkə guəro ie alligaw gə kəllabiya do wuce lugu dona yajan minti gəta guro yəfajirə gabaw nay alli. Gəa denay nya gabow madayya yo do akula agegola gaw ga dow sammaro wujan do daurə lugu yukul ngwə yəjau də alli rəngə, ajingə yafaji gərə na’al ngungəde guro handə lugu wummu lugu labiyari, lugu kəllabiya aligandi yo do kala’a dan gə do janni’an alligaw, dow lugu ngə ka naw gabow maday ngwə gəmanaw gəcəa jagənaw maday dieyyu, gurao ngaciengwə gol gəjaynawran gəlla naw dow lugu ajingə nya gabow maday ngwə nəcerra gabao rayan ga ayanga, lugu ka gabow maday gəcəajagana maday ngwə gəcengno na kuraga naru ga gukuay gol ngwə aga yoyu ka gabo lugu gabuu ngwə alliya, naco gurə ndo lugu naha gabow ngəra fu guro do wallannə ce ayan ga wucebu waha gabow lugu ya gərə yəjan də labiya dan nante kibabiya dan ngə die herra gə dan’a akulja narə lugu guku law ngwə. Gəjanna labiya hərə yurongə habaay ngə diendə dənay yajan də gəe ga yamarə gəteyo tun ngnay r-ngal ya marə gəteyo lungu dənay yaha gabow maday ga, gawuco dənay yamu madan ngwə diedə yan ngo die ada ri ga allija jəkə akulja dow nga yəjam alligo dənay yəfajirə labiya lay, halla yo mukulaw ngwə məgəw ngnay gaw gurə habbanay ga denay yajau, yama rə gəte yu yukulgwə, halla diecie nawgwə dowugə wuma wan gərə dəran yehangə do aligaw, njilie kumbu cieyya yu guro dow daw gə wukay gə aligaw kuru diecie nawgərə mani kallni hala nawga na gəl kal jaka yu amay garu gərə gannaw rə wallo yu guro nignay akulja ya ngwə. Məgaw dənay hammay yə kulgwə dow dawgə wuma wandie yangə ahi gaw ngə dəramgə yəma yan guro daw gə wujay gərə yaro ngwə dawgə hum bonas gərə wajai uh um yo do agenda gawya do kala ngaw ya rə gəndə do yukul ngwə lugu an, lugu’a ala aji nan angala gu rudu ya gərə duguay co hayan daraja ngagu, dango akay daraja ngagu nago gəkay daraja nganu gam kida co guro nəyəl faguwa rə ngundə, amma lugungə gukulaw mbaga gammundo namurə gayuna ya ga nəce anagurə kogəna kogənayyuu na lugu fugura ga gəka mənna ngwə mənna ngagu nayel nguyaga yoyu wate yoyu ngə dawayau gəa, lugu gulenlaw labiya ga duguay gəjannaw labiya, gau boru məgaw ngə jan labiya go ngwə gaji kanadiya go ngwə kəmənie kəmhərran ga gukula boru məgaw ngwə. Ja labiya rəgə gam, gərə kəm kəmani nugu ajarran dan gə nglagə gukula boru məgaw mbaga na gaji mungu bago mayyu, gaji mənna abi ya ga, gaw ngwə ndu gurə gəcenə dienyə aceri cegani ya guro gəcenan ber ngwə gəmay ngwə lugu dumu ga gu gubro gərana’a nungu bago yo, lungu nakamai gu wa yəman gəta guro, gunu daraja nganu, kuru dan dəmma gyen aga daraja ngagu nəm nga agu gərə nago ngunu nəm daraja nganu, amma lungu gukulaw ngwə gamudə nanaga rudu yəllay gəkəlenə gərə gəjannaw rə labiya gakəlenu gərə gajannaw rə labiya ngwə ay bu die fungəra ga. Fini ayrə kin diengu nud naru ya, ngə gəffi lugu naji guro ago guro farrawguay dəcie nayel guro, wunə kanadi ayyay rə dayay gərə nani ngwə wate lugun gol, alananu burgudu ayrə day, gaunaw maday burgudu aybu yemay yu danmu ha nagu gamu masifa yu gaba daya gado aybi yemay ngə gəma gəfiya, gari, kara ngamu go jariya, ngərə mayyay ngə nakəmay naay yugo gariya, yoyu nanmu ha narugamu masifa ngə məhindw ngərə məkula lawayaga nuguro aci kanadi gərə məjaunnaw labiya gərə ga mannaw maday həri ngwə lamar ngamu yu mulu agənaw maday, lugungə na gamundə dunugə danayyu ga gagalgaygə dannay mbaga guku law mbagau ataya fuwaggu dieya ngagərak, nganu ngagə na’al nacebu naru ngwə dangsə gigan guwunjaru ngwə aligagu, yoyun gyen ngə aji halla muya gərə, gəji na lugu dumu ga gamundə nangə fandiya gə məgw gə golaw nangu fandiya gadau ngwə nangal cudənay yəmay, yəmayaygu aji kərə gərə ngə yəmay aga aji daya, yoyu go aji ayel bəru halla munnaw um gərə day gukul ngwə, gukul gəra arraguwa gajay gukul gərə ajingə gəcal kida yarə ngtudu cega kəmani, kəmani danna kire ga wanəngu ace ceganna gərə wugay ga, gaceganaw ngwə do wu kəraga wuguayni yaga ceguannaw, ga məce gəna kəmani nukulaw gərafu ara, gajay ga gəka gaffarə decero, cegə kəmani angwə dangə alliga, gəcega kəmani gata dama gərə gukulrə uhm. Fungərə ayrə dəciey ngwə, gujugu tammira, ah gəka gayagu ray, fuagu tahir ngwə gəka gawaguray guro cegə kəmani gərə ngwə gəjay ngəra ngwə tarwa nəcəara gawa guayyu, kamji lama ay yu danja rə ngundu ga, dow ngwə dow aji ngə wukul gəra gərə fəri gaw ngwə dow nga wan maduwa, yoyu dan gə afu dalu gagu ga, mukula gəra mannaw maduwa dam gəla gə majay məkagənaw madayyu gol majiliso gərə lugushi akəmay ngwə ngərərə ngə lugushi akamay ngwə gamunu gərə gəkəlegan kini cieyyu, gərə gəcəan də ngo gərau ada cie kamjilamaay die fungura yoyu dingə gəra alay bəgə ya ngwə gə ta alay hərra yaga, day ngə ngənnə guro ago ya gərə məsigənaw kəmani, məcegənaw kəmani muguro munnaw, kəmani gərə ago ngwə nanju murə day yaga, lungu acegu kəmani nuwayrə dayya kuru məcenaw kanadi go, kanadi kəmani ace dan akula daudə lugu kana diyangə yukul rə gəte, akula lugu kana diya, ga məce naw kana digo harka ngamunaw ndaco guro mannaw ngwə ngə kuranu awarə ya gərə məcenaw alay nunu kəmani aga day maduwa go ngə manjunaw ya gərə mannaw maduwa rə jaujo, gərə mijinaw madaw ma go welemma məkiyaday mətalaw kəra go yoyu ngə diengə bayingə ayinda fowugo